Náñtɔníŋɛ tɔɔ má dzɩñŋá sɩ tʋʋ gnáñkɩ tɔnɔɔ, haʋŋ gɛ bíɩ dɩ mɔsí gúúni, gúúnii gnáñkɩ tɔnɔɔ kakɩ báa bé, gúúnii gnáñkɩ tɔnɔɔ bʋwɛ gnaŋɖárɛ. Gúúni bʋwɛɛyá ŋsɩ kʋ wɛná fátɔ tɔɔ kʋʋ dáŋ ayé sée. Gúúnii, gúúnii fólóki, gúúnii fólóki ka kpátá dáñ ka tala náñtɔ dzaá ka kpátá sárí tɩ. Ŋʋnáá? Tɔɔ dɩ ná ásʋkʋná ŋʋrʋ baá yáɩ sɩ dzadzɔɔ afá ásʋkʋná ŋʋʋ gnáñkɩ tɔnɔɔɔ wá tɩtɩŋɛ-tɩtɩŋɛ bʋtɛɛ sɩsɩ bɔɔ. Bíɩ dɩ lí bʋlɔ dɩí ná soŋaá, soŋaá tɔnɔɔ gnáñkɩtɔ na bʋrʋ tá fú bɔɔ, soŋaá gnáñkɩ tɔnɔɔ hɛwʋŋŋŋ! <laughs> soŋaá gnáñkɩ tɔnɔɔ, soŋaá wárí dɩí ná vaáa, vaáa gnáñkɩ tɔnɔɔ, vaáa gnáñkɩ tɔnɔɔ tɩtɩŋɛ-tɩtɩŋɛ tɩtɩŋɛ yá. Tɔɔ asíya nɩ? Asíya tɔŋgnáñkɩrɛ yeléyá lɔ kaá yála kaá sáŋ bʋʋ sʋkʋba na bʋ gañgamásɛ na bʋ báa bé níŋɛɛ. asíyaá gnáñkɩ tɔnɔɔ wá tɩɩtɩŋɛ. Ŋná kpɛɛrɛɛ? Kpɛɛrɛɛ gnáñkɩ tɔnɔɔ ŋná kamɩnáŋáa? Kamɩnáŋáa gnáñkɩ tɔnɔɔ. Ŋná lɛlɛwʋʋ? Lɛlɛwʋ róó gnáñkɩ tɔnɔɔ wá pááá, bʋtɛɛ sɩsɩ bɔɔ. <noise> Dɩí ná sɩ sawole róo gnáñkɩ tɔnɔɔ, sawole na apúroó, bʋ mʋ dɔŋɔɔ wá bʋ wɛ ŋsɩ sɩ sikasɛ sɛ sikasɛ tugotúbaá yá, bʋʋ gná baá gnáñkɩ tɔníŋɛɛ yá bʋtɛɛ sɩsɩ bɔɔ. Dóminá ŋɔɔ baa yáa sɩ gɩsɔɔ dziiwo, tɔɔ ŋʋná róó gnáñkɩ tɔnɔɔ tɩtɩŋɛ- tɩtɩŋɛ. Ŋnáa? <hesitation> mɩníɩ dóminá ŋʋrʋ wɛ ró, ágna, agbafúufúu dzɛ, ŋʋná róó gnáñkɩ tɔnɔɔ. ŋʋnáá gnáŋkɩ tɔnɔɔ wá bʋtɛɛ na bɛlɛkɩna bɔɔ. Ŋnáa? Dzimise sɩrɩ mɛ, baá yá karɩ sɩ kórokóto, kórokótoó gnáñkɩ tɔnɔɔ, alíkuku kayé dí dzɩñŋá mɔɔ, kánáá gnáñkɩ tɔnɔɔ wá tɩɩtɩŋɛ tɩɩtɩŋɛ tɩtɩŋɛ. Ŋnáa? <hesitation> baá yá nañtɔ tʋrʋ sɩ dzaŋtá, tʋná róó gnáñkɩ tɔnɔɔ, <hesitation> tɔɔ bʋká dɩ ná síwoo, síwo róó gnáñkɩ tɔnɔɔ hɛwʋŋŋŋ! Síwoo gnáñkɩ tɔnɔɔ. <noise> Tɔɔ bʋká tɔɔ níŋɛɛ yáa tʋ táa gnáñkɩ tɔníŋɛɛ, bíɩ dɩ mɔsí adzakpá, adzakpá táa gnáñkɩ tɔnɔɔ boéé, adzakpá táa gnáñkɩ tɔnɔɔ bɔɔ, báa aŋʋ dzɩñ mɩnɛ, ɔgbí táa gnáñkɩ tɔnɔɔ bɔɔ. Ŋnáa? Ɔgbí táa gnáŋkɩ tɔnɔɔ bɔɔ. <hesitation> dɩí yá vináñtɔ tʋ sɩ vináñtɔ límɔ mɛ ñtɔ tʋtʋ mɔɔ gbɛtítɔ, ŋírɛ kpɛɛrɛɛ mɔɔ, tʋ táa gnáñkɩ tɔnɔɔ ka tala tɔɔ afasíyaŋtɔɔ bɔɔ, ŋnáa? Dóminá ŋɔɔ baa yáa sɩ ákúna-ákúna ŋʋná ró táa gnáñkɩ tɔnɔɔ bɔɔ. Báa aŋʋ dzɩñ ágámá, ágámá káná káná táákíí káná yɛ. Mɩníɩ ágámáá taa gnáñkɩ tɔnɔɔ ró kakɩ ɔgbí. Ŋnáa? Ágámáá gnáŋkɩ tɔnɔɔ kakɩ ɔgbí.